Hain̈ao feky raha mamparavoravo zaho e ndre Zaho ma- malemy trôko tiako fo atsika aroe dia araiky, tafaraka fo isan'andra beka zaho tsy mijon̈o araiky leran̈y misy raha mahazo za in̈y, an̈ao ten̈a kamarady tsara ndraiky.